Neka ne antes neka kinmohtiaya ni peros porque esque neka sipa neka oniaya nitlakuati ye o onikaki tlakichis pero ke titlepa ke sakeh itla yayimokitlah kichih pero pues okinmohtih, porque iwan ne no kimohtia neka noarañas porque neka kitoka, kitoka walmitzkuas iwa siki pues neka venenosos, iwan no no neka, ay ken itoka, non sapos, nonon aka ke mohtia, neka porque porque amo tiwalkitas, kan yayakahki, iwan nonon neka noh kwameh, porque neka kihtowa nomama neka ye ahtes vivirowa neka kan tlaxihyoh, tos kihtowa a veces walpankisah, iwa como ne antes ompa ik oniaya iwa tos sipa nikitaka se, iwa aka ke mohtih. <noise>